<hesitation> Fangisà impaire ah: raiky, telo, dimy, fito, sivy, raika amby folo, telo amby folo, dimy amby folo, fito amby folo, sivy amby folo, raika amby rôpolo, telo amby rôpolo, dimy amby rôpolo, fito amby rôpolo, sivy amby rôpolo, raika amby telopolo.